Livi te ko <hesitation> i-iyo nka neva'a nka ye refri naá, kolo livi nale nka kuu te nanka nanka lujua kuu kivi, xi wa lo iyo nka usa nkaso naá tuku te ko wa ña wa'a na'i nka, te <hesitation> livi derepende nka te nanka nanka lujua xi'i, kolo mas ka nka lo lujua joño naá yɨ'ɨ, xi lo lujua <hesitation> derepende ofrece lo kua'a nka chiko naá, te lujua ye joño nka naá lujua yɨ'ɨ.